इथियोपिया नई संस्कृति इथियोपिया जान पारांपरिक प्रांचेन अधितिय। भासा धार्मेक विविदेता न <hesitation> सम्रत संगीतन नावते जान। जाएजा करते जान आमहारिक भासा चे जाएजा पान करते एंजेरा वाट। बनुवा जान मुख्य खाद्य पदर्त करते जान इसाई धर्म चे त्यहार जान जनमटी। मेशकल टिकमट जान पर्वचे करते जान <hesitation> सम्मा सपे। सूति कपड़ा, हबेसा, केमिस, महिलावेन बदल कपड़ा नरते चे इथियोपियाई। संगीत ना पेंटाटोनिक स्केल शेली करते जान इथिपियाई इन लोग समुधाई। परिवार्ण धर्मिक अस्ताकाजे महत्वापे।